Nëse lkurën <hesitation> e kemi t’thatë edhe sidomos gjat’ kohës t’dimnit që thahet ma shumë osht mirë me përdor krema ma t’ushqyshme, me la lkurën sa ma thatë. Me përdor lloj vazeline që e ushqen lkurën e thatë. Edhe me u kujdes mos me u ekspozu shumë në t’ftoft.